Ades i sun ën camin a fe ün intervista e parlu ën piemunteis, cuai volte al e ün po mesc-ia cun d'italian o cuai parole ën patuà, ël piemunteis al era la mia prima lenga che parlavu ën ca cun me pare, mia mare e mei nonu e mei barba